<noise> Raha ampola ndraiky, igny le efa avy namboarigny vazaha avy tany, oe manamboa <hesitation> magnazava zany eh, raha ôhatry zao tsisy ampola dia tsy mazava de asiana ampola igny izy amzay mazava tsara raha atao an-tragno izy magnazava an-tragno, de atao ohatry hoe amin'ny tany fitarimihigna akoho reny de mazava koa ao amin'ny tany a fitaovana akoho de raha ôhatry oe atao hitany agnaty lakoro dia mazava koa zeingny ,zay amin'ny tany agnataovana azy.